Dudu ifi nrɨma jẹ ẹfẹ ẹnọrọ ẹgbẹ nwọbo̱ ginang ga Agwagune nwa ẹtọgbọ yida nwa dọng-a nwẹd nwa nwi nreme ọdọm nnung nda gange ntọ ọdɨm nritaya jẹ nfẹnẹ jẹ nnung nfi ndomo gwang ọvẹn ọdọm ẹzam ginang ga izɨm ikpọ am yẹ ẹvoi ni nni nna ọbazi ina ẹkana ní, so ndoro ni nnẹ yẹnẹ Agwagune wa akakẹ ẹtọgbọ yẹ asọm ga ẹgwugwu afu inang ara afa akɨp ọven akpan ọvẹn yẹ ire wa ọdọm ẹzam ma esut-ọdọd ma ẹzen osọm ga ẹgwugwu emo awa ikọ arawa agara ẹzẹn agọmọ ara afa adana wa ọvẹn yẹ emo ana ginang Agbagwune wa ẹtọgbọ yẹ akakọ ọvẹn ere ga imiẹ ọbazi ina ezaga ẹtọgbọ jẹ dẹnẹnẹ efẹ akakẹ ọvẹn ginang ga ẹzɨba Agwagune and ọbazi ina asọm bẹ emo ginang ara anonga ma gwọng wu ufu uma ugobo Agwagune uji uyẹnẹ urre emo ara afu inang afa ayẹnẹ akakẹ ọvẹn ga ẹtọgbọ Agwagune ye emo agọmọ awọbọ awa ipa, ọsọm ẹjara osọm wu ugu inang emo afu afa ayene akake ọvẹn ginang agọmọ awa-awa aton ga ipa yida wa ọvẹn yẹ ere ginang ga ọgbọ Agwagune, ọgwọgune anegen idege asọm gwud inara asọm gbọgbọr ga adọn ọnnẹ ọsọm magwọng wu ufu inang ọvẹn ẹna mọ enẹp ere ginang ga ọgbọ Agwagune jẹ. Ọvẹn ẹrẹ ẹnyi asọm gbọgbọri o̱sọm ufu inang ọvẹn utu emo ere ẹdọdọbọ ezene emo ayẹnẹ akake ọvẹn yẹ obazi ina ẹgomo emo ere ẹna ginang ga Agwagune jinang ito ni ma Anwa ito ni ma Ẹbia ginang ga ẹtọgbọ jinang Anwa evɨvɨna ma ekpi, ma evara ye ere ere, dẹn Ẹbia erinang ẹrẹ ẹssẹ ere ẹgigoi kompaun.